ज्यादातर रेगिस्तान जानवर दिन के समय गर्मी से बचत खातिर बिल यह छाया में छिप जाते हैं। और रात में खाना खोज या घुमान करते हैं। ऊंट के लंबे पैर और चौड़े खुर रेत पर आसानी से चलन में मदद करते हैं। छिपकली और साँप रेगिस्तान के रेत में घुस के गर्मी से बचत करते हैं। गहरे रंग के फर वे त्वचा सूरज की तेज रोशनी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। रेगिस्तानी जानवर धीरे चलना या काम चलानों पसंद ज्यादा करें। ताकि ऊर्जा बच सके रेगिस्तानी जानवर कम और सूखे भजन खाके जीवित रह सकेत हैं। जैसे ऊंट लंबे समय तक बिना खाना पीना के रह सकत है।